Puēs ñuꞌú ne i a neé paskni kuetɨ u nɨ kantaiú ci diꞌna nadɨvɨ kaka ne tu nín ñāꞌa ne na koto dîtó ne túneé ñoo ñaꞌa kɨ níꞌ tu á ñaꞌa īó diꞌi ñā ñí o ñaꞌa ñatuv ña ñi ɨn tuneé pesi kueꞌen tu ña ó ni ña itēkú tu neé pesñini míi tumikantíxí tu vi já porke dɨvɨ á mani ña tuvi diuꞌun ña tuvi ñāá ne túne kādádɨvɨ íko kuiꞌine tu neé pēsn míi kikáine túdiuꞌunn tí gá i diꞌna kaka iní taꞌnu iō nga ña ū vi ja io aɨn túne pɨs na kotoo díto tu nadiꞌna kaka tuni nāꞌa né tuko i pes ni ñáꞌni ña xáꞌanini míi te kakan náꞌan g o ni ñāꞌa dɨ́ ci adadɨɨn chi dɨ́ xi dɨvɨn áma ne tādɨn ñáꞌa kɨ̄ꞌni n o ni ñáꞌadɨ ñá vóꞌ e o vidá ngo adɨɨvɨ kantio ngo te vda ɨ vida ñaꞌa té ne dɨvɨ chííne vída ngo ne chíjan kantio nakōó kuétsi pexi á ma ne kuétsi ñá natekú ixi dɨvɨ kantɨ́ꞌxi nañēꞌe tā katáꞌnu īā o ña ūo vi ja ne aviꞌ a nu tuxeꞌe úvi né pest ñadɨvɨ kūntée ini tu o ññáꞌa ti kunténi tuntáá tú ni kuēthí niꞌī tú ne īdɨɨn kia tune ñīí ne peskāntáá tu niñī ne pēs kainí tɨ i ntaa ne pēsnña tuvi dɨvɨ í kāꞌan ika ntɨ́xhi kɨ̄ꞌɨ́n dɨ i dɨvɨ diꞌna ntaa né diꞌna te kūntéini ñi modo ño neé pos kavin sigír te ñāꞌá neépas kdɨn tukvi ádɨɨdumenū kié ñaꞌa kɨꞌɨn níꞌi ñāꞌa ne ña xáꞌan kuií kaꞌan uni tu thí jan kanta iní tu ñuꞌ ne thíjan akaꞌa iní kuetɨ ku i porkē dé ñuꞌ ne ñae ña te vóꞌo o vi dá ka túvi uhi ñuꞌne ñini úni ka ñaꞌakante niꞌ gu ne pēthi ka ikakaꞌ iní kuēti dɨ́ kā.